Jinsilarning kichik cho'ntagi dastlab cho'ntak soatlarini saqlash uchun yaratilgan. Hozirgi kunda ularning amaliy maqsadi kamaygan bo'lsa-da, ular estetik element sifatida qolgan va kichik narsalarni saqlash uchun ishlatiladi.